Al e 'na scatulëtta ën po strana, al a due lame ëndrinta e pöi al a ë cübersel che të zgnache, cuand t'lu zgnache le lame a së bütu a giré e a tritu lon che t'ie büte ëndrinta, a ven dovrà specialment për fe a toch la verdüra o anche la früta se völe fe